بفضل إني أكون رسامة عظيمة؛ لأن الرسم يعطيني فرصة للتعبير عن مشاعري وأفكاري من خلال الألوان ،والأشكال، أحب فكرة أنه أخلق عوالم جديدة، وأشاركها مع الناس ،الرسم يتيح لى التواصل بطريقة فريدة، ويمكن إنه يترك أثر عميق في النفوس.